˂Hesitation˃ jukurei mopeti ara ˂Hesitation˃ grupo de adareta okañi jaema jukurei okañi reta yave guramoi peguaiñova yaesa jaereta oyekua mombiri rupi, mbaeti ko yande yaikua mbae jekopua jaereta okañi va